Epano me ro lu ede eye me no oke no a ro ye ome na te te no me re wo evao wero me re wo oghogwo oghale ro ke ede ye me me re da, me re se awhi a lele ome ghogho ede ye me te te no oma re were ome keme oghene ghale ome oghene fi ikpe of a fiho ikpe me ko ome me be le no oghene o gbe ogbe fi ikpe vre ere oke ede ye me na me re mere ghogho me ri se awho wha ti le le ome gho gho because oghene olu o fa jo no keme ogbere eruo oye ho o de oghene yena oghene bi rue ro ko me evao ede eye me me re fi oma me fiho uwo ho mere fie he enu ro ke ahwo no a awho a re rue no ino ede ye me me bi ru na mere re je ruō awho emome re ghoghe ko ome oria kpobi no me ro me re se awho na koko wha lele ome kpo obuwo oghene wha lele ome go wha lele ome yere oghene keme oghene oghale ome no, keme oghene oko ome ikpe ofa no keme oghene o ku evi ho uzuazo me no keme oghene fi obo ko me no me re se awho na a lele ome ghogho. Edeye woma ho umoho keme whe ta rue epano oghene ede who ro ze evao akpo na eva kere whe ro kareghe ho ede ye kere who ro fi i good fiede ye na kere whe ro fi oghale fi o ede yena whe ro do oro ho oghene oma kere whe ro. o̱ghene ujiro ro̱ke̱ e̱de̱ eye ra, e̱de̱ eye̱ owoma ho̱ umucho o̱ghene ru oñar onana ro gaga noo evao edi ho roko oghend oftho omai ko oghene oghene di tihe ergo oke ede ye me̱. Oghe̱ne̱ fiobo ho ro komuevas ede eye me so mere gho̱gho̱ me̱ o te exas oke kobi no me te rue no ede eye mere abe mere so̱ mere yuagho mere vuọ gho mere-vuo a who mere voro asho wa lele yo oghe̱e̱ ome yo oghene keme o̱phone oru ye no keme o̱ghe̱ne̱ ojo̱ me je te oke̱ trong na ukpe of a keme oghene of i ede̱ fi ho ede̱ me̱ keme o̱gbe̱ne̱ of i ikpe fiho̱ ede e̱ me oghene o̱be kpare ome̱ vo kpe nur e̱de ye̱ me me se awaokoko wha le ome gbe wha lele omeda me tu be wo ughodede mere fio ugho me evao ede heye e me na, mere re. ugho me me evao ede eyeme na because edens ens ede cogbo ro ke ome <hesitation> so ugho te̱ ro me̱ obo̱ me re vie̱, mere da mere ki iwu kpo kpo kuho me re ruo ke awho akpo fee mere fie eny ro cele no ome re wha ti yo oghene that o̱ghe̱ne̱ o̱fiede yero ko ome no je cele ome now awho re ngho̱gho̱ are je se ome̱ o ma yo o̱ghe̱ne̱ ko owhe̱ we̱ re̱ rue ukpe o̱fa wo̱ re̱ rue̱ ewoma. we̱re̱ wo̱ egna̱le ve enikpe̱ ikpe emo ra are̱ dhe̱ enu eme̱je̱ ra a warie ho whe re wa le ko ome, yo̱ eware mo owane luro̱ ke ome erau oke no oke eye̱ me ote no so evao oke eye̱ me na me re re̱ ie ro̱ zaro ho mero̱ ke o̱ghene ujiro mere gho gho évao ede ye na because ede ye na yo̱ ede̱ wgbo ro ke uzuazo̱ me me̱re̱ gho gho evao ede̱ yena ede uwome ro̱ ke̱ ome̱ me̱re̱ ghogho evao ede ye na keme ededu e egnale ro̱ ke̱ ome̱ me̱re̱ ghogho evao ede eye me̱ na keme̱ ede ye̱ na yo̱ ede logb roke ome̱ keme̱ ede̱ ye na e̱de̱ logbo ro ke̱ ome̱ e̱de̱ ogho̱gho or ke̱ ome̱ ede̱ obo̱ kparo̱ ro̱ ke̱ uzua zo̱ me̱ so mere zize akpo na jpobi re a lele ome̱ ghogho o fi ikpe fi ikре o̱ghene o̱fi oko me obo kparo o̱ghem of ogrene oku ewriye othe wo orme uzo no oshine okome eghale je no ari obofino re oghine of ko me no, me rue ukpe kpokpo of a no me̱re̱ je̱ le̱. umu inine ovo me̱re̱ nya naro oghene bo oke no̱ mere̱ gwo me̱re̱ gwo ku kpe ku kpe a re rue̱ e̱godi mere gwo me̱re̱ re erere emo me me be rue uye role na fiki onane no̱ omo̱ na a rue no̱ me be rue uye ro̱ kai na a ve lele ome̱ ghogho evao e̱de̱ eye me na. Ede eye̱ me̱ na ede̱ logbo ede eye me̱ na edeo eghate ede eye me na ede ufono e̱de̱ eye ma na meric no ede oma kpokpo̱ ro ke o̱ me mere gwu hu me̱re̱ no̱ ukpe ruo ukpe mere no̱ ukpe ruo ukpe mere no̱ ogho̱ ruo̱ ogho gho so me je te e̱de eye na no me re mu egho̱ gho̱ so o̱ghene ere oghene̱ bi rue ro ko̱ ome̱ eve oghenevmbi dikihe ro̱ ko̱ ome̱ eve̱ va o e̱de̱ yeme na.